النهار بتكون حوالي تلاتين حول كده، أما في الليل بتكون اربعة وعشرين خمسة وعشرين، دي الدرجة الممتازة في النهار وفي الليل